من المهم مشاركة جميع الشباب في الأمور السياسية لأن هذا الموضوع يساهم في زيادة وعي الشباب بالأمور الحاصلة في البلد ويساهم أيضاً في أن يكون الشباب <hesitation> لديهم الوعي الكافي للوقوف بوجه المعتدين وبوجه الناس الطامعة في دولتهم.